<hesitation> huinjilanga abundu alangwanya libishira nomba mubank, embaraa <hesitation> abundu alangwa libishira nomba ebank nee nehufisi nomba na abundu ho ahudumuanga okhutsia okhubikha ebindu bibio bio ololanga bili muhatari khulwo khunyasibwa ingo shinga lwo okholanga milimo nomba noli ne ebiashara mikali noonyolanya ling’ondo lisulila soonyala khubikha ingo iho la khulwo khunyasi bwa sichira abandu abanji bamanya okhojaa biashara nebiinjisinja amang’ondo sasa khulwa e- bank iliho nandi bulindi kachiranya ochie ohirayo eshilonya shishio nomba ling’ondo lio onyola khubiashara khulwa okhulinda bulamu bwo nende biashara bio okhubula kholondararungwa nende abanyaka nomba omagaidi isaa yosi kho ibakiki ne indahi onyala khubikhamo amang’ondo ka ebank ibikha bindu bibio bia siri bia maan bionyala khulaya na bilindwa kha ibanki ikhonyanga khulwa okhulinda imali tsia abandu.